Voro kamin wishit ti ume shimi, min ka uli shaang shong kan ɓakwe, ye yimammin jemi sheye titimin jemi mi geni nung ka biyele tin doren dee, sheje yane nung kang gong, sheje yane nung kang gong yane ye nung kang ɓaŋ she nung kang ɓaŋ, ka yilli tee yan tii yo, ya ne nung kang ɓaŋ, ya ne nung kang ɓaŋ ka ɓakaya linya, nin ɓakaya linya voro kayan uri ka ɗe nungwa ko, ko ɗe bara ko ɗe lawe guub, e liki ka kane yayo, yin shika linya ɓakana nunu, kwen voro ka min wi laka ume shimi, voro kamin fabi geye shoo kakwe she yel kakwe, sheye titimi, she ye yimamammi, voro kakwe shong min bani tani, wi teen laɗi kup <noise> shimi vii nung lau, min vii nung lau, ye ɓwalale kan shimi ka ɗili, ye yeme shoo kan lomi voro kan vii nung lau kwe ka yili koyo, min vii nung lau kwe mi daba teen male shimi da voro kakwe, kwen nung ka shong kane voro kaminlo ume shimi min fabi geshoo shame tiye yimammi sheye titimi, ɓan wi teen voroe min bani taani viiteen nung lau, min vii nung lau mi bene da shekemi.